Volan̈a ampiasan̈ay eto zen̈y an̈aty lafamy misy telo. Voalalohan̈y zen̈y malagasy ôfisialy, avô ten̈im-paritra araky zen̈y Antakaran̈a avo rô ndraiky mivolan̈a franse àby ren̈y. Zahay mampiasa izy zen̈y zahay an̈aty tran̈o ato fo koa fa Antakaran̈a ndraiky Antakaran̈a zen̈y zahay zahay antran̈o ato fo.